<hesitation> chitabia chino chibele chitabia chia ndayanzi a nonde chitabia chindi chia ndachelebusia toa kwa myano nenyaka chitabia sia ndakha chalubisiya tawe ne etabia ya omundu omundu saa omutukhu oli nonde efamily yiye onyola abukha asubuhi ne achia khuisinjia mumaduva bachaka khubola amakhuwa kalafwile taa ochaka khunyola alabolanga amakhuwa kama ke siasa namna hii alakhupanga nibasie balalimanga ne abele khu makhuwa ke siasa wasinjile mmachuka nanialao khandi akalukha ingo kama nomundu musacha achaka khusumbula mkhasi yenya alachile busuma yenya alachile busuma ne inyama ne shianere enyama yenyeo taa. Chitabia hondi chia abana batiti sia abaraka bachame saa khuchaka khuiba no mundu mkofu omwana sa omutiti yomere saa mundu mkufu mmoni amunyeka kata sa amanyilekho mbu mundu uno nerika ya mama wawe nomba nerika ya papa wawe omwana abula kata uluyali etabia ilya etabia chiene hicho si chili chitubia chibi. Nonyola mwana ukholanga namna hiyo nomanya esialo sa saino nonyola omwana ario newakhakoiya mwana ario wakhumucorrect wakhamwa nonyola khandi muibisi wewe khandi wakharulao khandi urule siyenya khumanya mbu mwanu wewe uenyelenge khumukhonya tawe umanye nokalusile omwana we tabia iyi etabia kama yeneyo nokhulanga noli nende bulano nali nende mwima kwene uku nonyola imbu amaisha kake kachie khuba amatinyo. Sichila yakholanga amakhuwa mabii naakwaya nende abandu belwanyi neya ulibwa yakakalusia nonyola omwana ario yakhakhula kho bulano bana balakaluhi babeye amajambazi bulane bana balakulakho babe majambazi bana bachakhuchiaka khubachendanga mchinzu cha bandu babomola miliango chia abandu, abandu balindilanga bandu khusinjila enda banywekha abana banyala khubukula kaga lijembe bachie mumukunda nonyola niwe mwene ukhusia mwana uyo munjira ifwa enyo kho nakhuli abebusi khandi kenyekhananga ohinyila chikwame chyo khaenjelamo bana mbu uenge mwana ummanye mbu huyu ne papa uyo ne mama uo sichila si lasima ibe mama wakhuibula yenyene tawe, khachila shinga kabaa papa wakhuibula mwenyene tawe, khumundu yosi khu miaka ekhushire ndinende miaka shinga shya papa wiwo shinga chia mama wiwo umanye mbu uliano ne mwebisi wuwo. Mwana kenya amanye mbu uliano nende umubisi wuwo, omwana kenya amanye mbu kenya amuisile buyali apana omwana kwichinga saa munwa mwana yetemekha saa khumundu namanya ku omwana khuitemako khumundu nekhumuyiba aundi unyole mwana saa mutiti omundu yaraka amatuma abundu omwana yebushina achile abundu khali akuluala khu matuma kho mundu huyo naaraa muigunia ne khandi arela ingo khandi umwibisi khandi sorebakho amatuma kanile ena khandi wesi ukabukula sa nora khumaika nobola kwenya kulia nonyola etabia ilyo, chitabia chino chisanga sichila Obechanga noononia omwana ulya emanyi ibe ulalota mbu wanailya akhurele amatuma uuchaluchanga ne ibe umanye chimiaka chichwa chilawechanga onuru mushialo mwana mwene namulekha ario nakhonela maxima kabene mulinyanga nomba naebekho alya kenya umanye mwana mbu nobukha asubuhi kenya usage mmoni kabla ya khunywa chai nomba kata nosili khunywa chai bukula lijembe. Chia mmukunda chia mmukunda urio umanye ulimakho abundu ano rakao chifwa chichwo nongola mwana yakharaka chifwa chichye wakhaniako amapesa yakhakula eshitabu ne omwana amanye <hesitation> kumbe ndenyile khunyola amapesa nendila lijembe lino khano nyala khunyolamwo amapesa. Nonyola mwana akhula bulano one amanyile khunyula amapesa si khuli khuiba taa kumbe khunyola amapesa si khuli khuchia khuiba amatuma ka jirani taa engusie tawe nendula lijembe lino ndaraka ano chifwa niyala khuonyolana amapesa onyola omwana achirire anyone nokusira omwana ingokho nomubola ingokho ino ne iyo ulisie ne neba ingali basi mwene ne masha ko khola nonyola mwana yakhamanya mbu kumbe kata neruda ingokho nyala khukusia nenyola mo ambesa seonyala khunyola omwana ne ali muifi ta lakini noba mbu walekha omwana nakhola lukhuwa soumelezanga tawe nakhole likhuwa libi se omukayanga tawe iibe olalanga khuli kesi ne amalayo obecha noonenia omwana. msaka chichanga wicha khunyola mwana ulia amaisha like kabiya ulicha khunyola mwa ulia. Bulano yakhaanza khulauma ibe mbushiwakhaya nga lino ni libili tawe etabia indi khandi yisinya sana ifwe kama obehisi khandi <hesitation> onyola omwana we shikhana aundi shindu shilio shilayi nomba aundi si ali ango yandachichanga tawe nolola muibili yakhachia ango yakhamingo mukhano ulya yakhamubola mba nilo ango ano bushia shiafwane tawe <hesitation> shindu shibalo tawe nebilele mbiyesi yatakhanga muficha mwene wo khandi aundu yesi siyoba noshindu taa kho nebakhola shi khe nebanyola khe bulamu buchilila kho itabia ilya khandi yachina eshialo shefu shia kenya shiabashibi netabia yene yaabandu bono ya abebusi balala khuinia bana babo muchikhasi noonyola mbuabana bakhachorera. Khandi bakhachorera abana bene ango nonyola muibusi ulya yakhaanza kunyekana nonde mwana yeneye buchieyo wakhanywo khutesia buchiayo wakhaywa kukhola si naonyola mbu echitabia chiene chilya chiakhaanza khuonenia kala bana bene bashilimo baraka balya bulemo nebaana kusoma echitabia khumundu ario nobola aah nebula ne ndio oli mundu wa bidii taa no olola knowledge ya omwano wuwo. khuba nende bidii tawe nalimo kama mwana musiani namna hii naaba yakhokhula nonyola kata khusinjila inzu iye yakhaba mutinyu nanyola khandi khuminya nende wasio munzu khandi yakhabaa butinyu. Sichila ne mundu wa khula namanyanya kenya enyewe malwa kenya enywe injaka nonyola enywe malwa kenya enywe injaka nonyola enywe omundu uli naye etabia enamna hiyo sasa anyola khumenya na omundu taa kata sa anyala khuba na omwama taa nomba naba ne omwana mwene saa amwila musikuli tawe khoi chitabia chila onyolanga ne chimbi nomba onyole mbu omukhasi cha omutukhu abushire asubuhi achine wajirani kho achibe bweneyo abula shimwireo shya maana taa nekhuilao saa chimende chyo masika abundu nomba chimbebe chya obele machyo mchama abundu wachina le makhuwa kene akosi aile ooh babule kubolokha wafulani kabele kario kaba kario ne nochia nokalugha munzu munzu mumwe nonyola kata aundi asili kinueya munzu ta chingokho achi kone ashilingi saa ario kho echitabia shinga shire echo no onyol baakhaanaza khuononia abana basoma chitabia shinga. Chiene icho naabana baanza khukoyana nochaka khubola mbu abana bano bakoyachanga sichila sina sina kumbe bakoyananga sichila khulondukhana ne chitabia chafu umanyie bana babola mama siyabukhango asubuhi naachia wajirani siesi khandi lekha etukhenge asubuhi nenjia wa jiranj yaani asomanga khunula khunina kho nekhuli bebusi nekhumanya mima milayi chicha kukhola bana befu bakhule nebi ne mima mimayi nekhumanya mima mibi. Khandi kilachira bana betu babe ne mioz milayi nekhuosia bana ne khuli nende bandu ba khusamula mmukunda nekhukhaba siokhulia ne khukhusia abana nabemanya likanisa kachiranga mwana akhulanga nmenyile likanisa nishina. Mwana akhulanga namanyilie kenyakhana injie mumukunda mwana akhulanga nemanyile mbu yenya abe nende bidii, yenya abe ne abandu bidayi kenyakha abe nende bidi nakhuba sa abandu ba khukhala buchiwa si khuenya khuraka chifwa si khuenya khuba nende bidi taa sikhusi kilazana nebasie taa nonyola nomba aundi awamenya nende jirani uo onyola namubukha asubuhi nomanya nimubukha asubuhi wakalesha ingokho ya jirani yakhafunikha shilenge netukha asubuhi ndola jirani naboile ing’ombe khale yenye khusuna uo nobla mbu akholanga makosa nekhuli namna hiyo ne tabia yeneyo khubechanga khali abana khuli awanje ne awanje sa singieni kata ingokho ya jirani sikenyakhana iseneo taa nonyola kata omwana yakhakula bulano mwene siyenga mundu ao tawe ta nonyola badala katananyola munduayo kata ala murema sikilia alabola mama nende papa bakholanga bario benyange mundu ango tawe khoa o onyola etabia yene tawe yakhanda muibe yakhatembelesia mbaka muli mwana shienya mundu awabwe taa noonyola mwana siyenya khulila makhwa ke jirani nomba aundi jirani awe yabarikiwako khulondokana nende shindu shilikho lakini bulanu nololakho shindu shiwenya sowenya ta. Khubole kwa mfano mtokaa nomba epikipiki jirani uo akule mutokaa nomba epikipiki bulano nolola mbu nobe nomusesianga kata somuseria ta kho anyorere ena amapesa kalya nochaka khumuwa amakhuwa khandi kata kalafwane taa ukone khumanya mbu unyala khulila eshiro nolwalwa umutokaa kwa jirani wakulele kulia nomba epikipiki ilya ikuchinge ikhuile mhospitali ne yakhuli mhospitali siyicho ne akhukhonye lakini noli nende mmoyo mbi nonyola mbu nole nolwala lirame kata khuchia wa jirani khubola mbu amba umbilekho muhospitali ne epikipiki hiyo ino nomba amba umbile kho muhospitali nende mutoka kukwo kuno sichila mwima kukwo mbie nomba sichira omwoyo kukwo mbi lakini noba nende mwoyo mulayi noshirikiana nende awasio sololakho amakhuwa kali amatinyu taa onyola saa abasio bakhecha bakha khunyo chitabia chicho chindayi sichila basio bakhakhonya kho echitabia chindayi ne khubaa omundu wa kushirikiano nebasio bulayi ne etabia chichiye chindayi nourusia likoro khu ansio kata noomukasale emberane mberane khulondo khane nende mukhuwa ke enda kane mberee kata nebakhukosele namna gani ebera nooli wasio nooli ne shindu munzu na wasio aundi abula efisi nomba abula uniform na abikho ne obunyali basi khonya mwana huyo khunyola uniform nomba umukhonye kata kunyola efisi lakini onyola mwana we wasio khunjila. Ukhole undeo uchakha khuchekha oo khulia yolukha khusikulu naparanga mbu oh aila nonyola aa bulano ndi netabia ario <hesitation> shioba noli omundu omulayi tawe. Nendicha khubana ba esikuli noli khusikuli noli wawo noba nende etebia endayi ochendanga nende abasio bali na abalaye nochenda nendi mwana nonyole mbu wasio uno yakhachiaka mbu chendako khuchie khunywekho injaka chenda khuchie kwenje muchesi nokaya wasio biene ibo papa yangaya nomba mama yangaye biene ilyo ise sindomishinanga ta lakini wamalo wainjisia mumutego kwa kunimushila bindu biene ebo ebindu shinga bia enjaka ino amalwa shinga biene ibo neibe mwene wa iskali bulano umanyanga mbu ibe bulano kata amasoma ke ka bulano kabecha khandi khuila mshiakano sichila akili iyo ichakhusomanga saa amalwa amalwa nonyola mbu obulamu bubwoo bulano bubere bube bulayi ambeli ao nonyola bwakhaanza khukhola shina bwakhaanza khubaa bubii nonyola kata bana bebe bunimishalanga bindu bino shibanganga kata ao banila taa kenyakhana liengo unilanga ena. Onilanga chsida chibeko chishida chiene chinyala khuekoywa nomba aundi nasomele bulayi. Onyola khukhonya efamily iyo yeneyo munela mushida chiene hicho lakini noba nochire mskuli mala uree mubindu biene bia khunimishila bino bindu bia khukhuonenya bino nonyola aah. Obulamu bulabwo bwakhahola shina nawenya ubadilishenge shio wenye bulana ulachirira khuba ario kao enyola khobola abana noilwe khusi kalu <hesitation> chia khusiluli nokhole kwa kuainishe esikulj asome mano kachile ibe unyala khubadilisha ingo ayo. Nonyola abana bonomishila ebindu bilakwame tawe nekhuninia mumima kyene hiyo kho kachile bulamu bubwo khukhole ba be bulayi abandu babele chisimu chiyecha aina tofauti tofauti abula onyala khukhubola chenda khuchie khuinjila fulani khumu khalake lulimi nomba khumukhaleke shindu fulani khuikhale abundu khunyole ambesa ambesa kali sika khuklao nya tawe sichila uile fulani uicha khulicha ambesa nobe nende wasiwasi unyala khukohihoa ne khandi nyasaye giachamisibwe tawe kho ebindu shinga biene iyo yenye khana khuichama abane befu echitabia chiene chieneye sana. echitabia chio khuirana echitabia chio khuenya ambesa kashortaet kano khunyole no ongola shilingi mia lekha uchie ukule enyama no olliekho ne mlembe ne khuenya bindu binji bronyala khunyola bisee brene hivyo tawe says nyasaye akhubishiro khunyola. shititi shio onyola shila nyasaye sa ali omundu wo onyalakho mundu anyakhane ao ama mbu mundu akone injala khabili khatanu tawe. nyasaye no omundu omanyile imbu mundu naabukha asubuhi kenya khana abe namna nii abe namea hii shianyala khulikha omundu abandu bani basi nyasaye yashughulika lakini noba ne etama mbu nenjia abundu fulani yes anje nabolile nekhole shindu fulani ndi khunyola eshino noba ne etamaa yene eyo. Onyola bulamu bwakhuanza khuba butinyu nowenya bulamu bubee sa bulayi baa nende bindu khusindu oba nokholonga shindu oba nokholange shilia neshindu shikwame shindu shilosumbula wasio taa baa nende bidii nikhali ne khulima lima nende bidii noli mwana wa eskuli ochia khusikuli osome nende amasomo kokonende bidii wicho kunyila bulamu bubwo nyasaye umanye khandi noenya uli nendo bidii alakhuikulia milango cho ulaperenge chonyala khuikula tawe na onyola bulamu bubwo bwakhaba bulayi noli nonukanga chingokho onyola saa chingokho chichyo chili saa bulayi lakini noba mundu wa kuichimilisya noli mundu walaana luyali tawe nonyola kate ingombe aundi noruka ango imala chimiesi chitanu chinne ifuile achaka khureba sichila chingombe chino chifwa nomba chingokho chino chifwa ni shina ne mundu yakhandoka kumbe ne etabia iyo ibibi siwenya wasio ta nomba aundi walikho abundu nonyola engombe ya omundu imoni nefutukha nomba walikho abundu noira ingokho ya mundu shilenge nomba wainye kwa imononi ingombe nefutukha kho basi wesi si uruka ingombe taa nonyola nawaikanire mubwoni mumwo tawe ebindu bene ibi khubiruka ne khuba butinyu nonyola bulamu bwakhaanza bure sichila bulamu bwene ubo etabia indi khandi isichinzianga khandi ne bana bene khulila bano sanasana bana ba shikhana onyole mwana wichire umaide omwane mukhana uteshele abundu. Omwaro yefwala saa binyara chilongi abiranga saa chimbilo yenya khusiala namna hiyo bulano naba nacherera noonyola mbu siyenyatawe lakini shiganaurilakho khale omwana mkhana natekbile yehoyanga bulayi bwene lile lileso lilanyi yeboile lileso bulayi aa abira embeli ya bafwala kho kachile aane omuleme lakini bana ba bulano onyola chya omwana umekemeya kata khanywa khusiala anyekana butswa yengana bus wa saa amanyile mbu huyu ni papa we mwacha wanje nomba uno ni mama wa mwache wanje tawe kha itabia yene iyo khandi chilanga obulamu bwa bana bene bwa bana khuebule nomba bana khuebuke juzi bano onyola bulamy bwakhaba butinyu khochiyabia chiryo chienyongwa tawe.